kaa, ili kana yung kukal bingal mi, ili ni, kod anjob di man seta. Namkwadi bo kangal lo, miot anniha do ma agal, miot niha mi hoon. Soto mi lo ho angal ma mi do na belob do. Angal do anjob di ama wala vela do.